די היינטיגע טעכנאלאגיע ק- קען צאמברענגען אסאך אנדערע מענטשן פון אנדערע פלעצער וואס נארמאלערהייט וואלט א מענטש נישט געטראפן יענע אנדערע מענטש אבער וועגן טעכנאלאגיע האבן זיי זיך יא צאמגעטראפן און יעצט זענען זיי גוטע חברים. סאו, טעכנאלאגיע קען אויספארעמען א מע- מענטשן'ס <hesitation> רילעישינשיפס דורך טרעפן נייע מענטשן פאר אים.